Nai au dodoleng dale bula falu ia tanggal sanahulu hitu so na faik nai be ho indonesia merdeka neme penjejahan nusa fe'ek mai boema nai bulak ia indonesia ala merdeka no bebas neme pejejahan.